Dikui yu jan xhikutió kininá xhikani xhinajan ka ordeñarna ka xhidakando, te kinena leche té dakenna iin olla ti nokadiñaté tina yukuna chena, tena natavana queso chugan, te tavana deen nu'u leche tavana deen jan na ku mantequilla kando na ku mantequilla tevaxhijan xhí vixi ayigan ati queso tavana tuai ku queso nrava chí chinaxhi sal atengian kaxhina aña dikona teniana mediú kuena kola zucar ná <hesitation> kuana kuena, kodadi ñakuchini ña ni kona tikada ní.